Duɗal awaaji ɗi mi huwi asawere pat kanji ngoni jetati nde ceɗiɗi(eightxseven)=cappande jowi e joweego(fifty six). Bannye ɗi ɓurai, bannye ɗi kewtata.